קראקאדילן נוצן זייער שטארקע מויל צו קענען כאפן אנדערע חיות און עס גוט גוט אנכאפן אז ס'זאל נישט קענען אוועקלויפן. אויך קענען זיי שטארק בייסן אפילו דורך ביינער.